أني <hesitation> أفضل الجلوس على الآرائك لأنها بتكون مريحة. فيني اجلس <hesitation> اتكئ عليها <hesitation> تريح لي ظهي. لأنه ظهري يضرني من الجلوس عالأرض و من الجلوس عالكراسي. <hesitation> الآرائك الخيار الأفضل دايما <hesitation> للي يبي يرتاح من من ضغوط الحياة.